Mͻhwehwɛ dɛ mobͻhwɛ sene bi a no mu esuadze no ye na medze abͻ me bra kyɛn dɛ mebɛkenkan. Osiandɛ, sɛ ekenkan biribi a, ͻno w'adwen ara na edze twa no mfonyin. Na mbom no sɛ edze w'enyi hwɛ a, mfonyin narankasa no a erohwɛ no, ͻka w'adwen mu ma aberbiara no, ekaa. Ntsi mɛpɛ dɛ mͻhwɛ sene kyɛn dɛ mɛkenkan.